I, uu, uni, kou, uu, inuu, uxa, uma fii, uxi, uxi uu, uxi uni, uxi kou, xiau, xiau i, xiau uu, xiau uni, xiau kuu oko, oko i, okouni, oku uni, oko kou, oko inu, oko uni, oko uma, okou, oko fii, okou uxi, okou uni, oko xiau kou, uni xiko uni, oko xiau kou, uni xiko uu, uni xiko kou, uni xiko uni, uni xiko kuu, uni xiko fii, uni, uu xiko kou, kuon xiko xiau, kou xiko xiau uu.